﻿We shi yishi tii shomboi yisii ƙa banki, ta foƙ pipero minu yishi ƙa ɓundu, ya ɓundu, ɓundummo yiƙero ƙelenƙu pidi ƙaal we ƙalwe ƙema wena la shauƙo yindang la juraa, yindang la ɗaagh ƙin tukkon ti piɗi, ƙema tukkuƙon ti piɗii ma foori sinƙa minji ƙenwa sha bundummo ƙen kpiƙla laƙiɗiu, ɓambiɗi tukƙan piɗɗi ti piccirai, mora elenƙui ƙisshimo ma wrya ƙamma foocche ta kpaɗɗani peneg minu yeƙo bankimmo ƙa bundui pang ƙelenƙu immommoi ɗiƙero ya bundu niyya ɗoi, ƙema ƙan la koboƙo ƙen wari ƙen wa tukkuru ƙema tukkina aƙam we shira tabu shɨƙkim kema minji yun shuran ƙa te ken wari ƙen nwa kpiƙillu laƙƙiɗiu ɓampidi ti picchire a ƙaama ntabu shiƙim, kari yun birang ƙa tem shiƙƙi nummani a ƙam mura tabu shiƙƙim yiƙon birang ƙa tem, peneg ƙima luu ta bunduƙom ɗiya ƙema liƙo ƙishmo tii ta shiraƙo ƙera kpaɗɗon ƙan ɓajii, ƙari luu shiƙaƙom yindang ƙen lii ƙisshimmo ma weƙo shiƙƙi nog anjiri ta pabilani ti ƙumaƙo ƙopenin ƙa te, peneg ya bundumishire ɗiƙero pidishin wala piɗi lui iipiɗi luui ƙalittauƙo ƙampiɗi luu komai ƙo kpettiko ƙen lii ko weƙo ƙema shekon aamma ɓandu ƙen wa ɓandu piɗi weƙo ƙema ɓaana ƙen nummurun ƙui ti piɗiƙen kuteƙo, ɗojii ƙin penƙerna pang ƙisshimmoii, mommo we shin wala shii bundu yishi ti ninya, we shin wala paɗoi, manƙara elenƙurom we ta ɗiyan ta sheƙƙirero ti shirai niyya ƙari foro foƙ rimpanim ƙen ndi temmucho ƙuɗoim.